Картошкаро мешӯянд ва пӯсташро мекананд. Онро ба оби хунук мегузоранд. Намак мепошанд ва ба оташ мемонанд. Баъди бист дақиқа картошка нарм мешавад. Ҳоло он омодаи хӯрдан аст.